Gabagabanai a ima ro'ava agana ro'ava e'u makedi da gavadada avavaida ro'ava, boudadai avavaida ro'ava, e'u raisi da, e'u leminton da, e'u ais blok da, e'u jus da, avavida ro'ava akoredauga ro'ava aisinai. Boudadai a'abida ro'ava ava redida ro'ava, akoreda ovinai ro'ava, e'u raisina anaguna ro'ava, konteina na aonanai vauga'ui, vakoredio, e'u leminton da a beik aisinai aonanai auga'ui ro'ava. A'abiasi ro'ava, avavaida ovinai ro'ava, konteinana aonanai auga'ui ro'ava. E'u ais blok da blokdada boudadai a'abi'oa ro'ava, auga'ui ro'ava, e'u jus da ero boudada a'abi a pekinida ro'ava, akore ovinai roava, naku'uda ava imada ro'ava, uko'ore ai va'au va'auna taem nana. Aganava orerana ava siauava ema tida ava siaudava, emai gebada avavaida ro'ava. Emai gebada avavaida ro'ava amai akoredo ro'ava, aga ava imada ro'ava, maorada da geonoro'ava, vagana vava imada va'iro, eda ko'ore, eda ima, eda mai, vugana isamuida vubabaro o vuguru, vumai vuaniani, emui gubunada vuvavaidia, emui baeke da vaabi vumai vukuredio, tamaka muida, idumuida ero vu'ao. <hesitation> naida ero vigana viguru vimai inoku ai bouganai isagana taonina. hesitaton vigana taonina va'auna abunanai ge ruimai ro'ava, naku'uda osidi. E'u makedi da gavadada a koregae ro'ava, nuku'u da aganainida oruida ro'ava, avaonoda ro'ava. Aonai no vumia vu va'au vegana taem, agona veabia <hesitation> eda karaia inoku vumai. Vumai aba'unai emui gebada vavenimui vuani, vu ero va'iro vugana. Da uma ra'asi umaga gere'a baganai, va'auna <hesitation> ero da uma ra'asi. Aonai no vumia. Nana e'u mamedida gavadada a'anaurida egana ro'ava agona veabia, karakara na eda karaia vugogo nana vumiadio e'u gavada vakore ovinai. I'ivaruna eka ai aganava e'u makedida gavadada agavava. I'ivaruna eka amiava no eganava ago avisa va'auna eve'o, ge'ero gemaiva, geabimaiva iganava e'u makedi da gavadada, igava, emai raviravida gavdada igava va. Marada gavadada, va'au da uname dada paurada kaudada osidi eda anianida gavadada. I'erova imaiva rumana, gavada ikore ovinai ro'ava. Umanova ko vuguru, emu va'au da pauradada vu vavaida. Eda ve'o vumai vugana kauda osi vunabo'o ko taem na vuisania, vu'ero vumai vuguru vuaniani. Emui va'auda pauradada vusekenidia, vu vavaida su'uka vuko'ore vugana vuguru vumai. Emui abuda vu vavaidia vukore ovinai vanai vanai enonai vuka ega ovia bagana vu tenkiu ria inoku vu enoro'a. ge eno ra'a kai ge enoro'a nana agana ro'ava e'u makedi gavadada avavaida ro'ava, isaisada akaro ro'ava, abuna va'aonasi gavada vakore ovinai, aguru aguru ro'ava inoku a'enoro'ava ai neks, marana gavadada osidi ero.